समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय हमेशा बदलता रहता है, आज मेरा है तो कल तेरा होगा। समय कभी लौटकर नहीं आता, जो बीत गया, वह बीत गया। जो है, वह अपना है।